Ma arva, et kassõst arvatas, et nä ommaq väega egoistliguq ja isekaq eläjäq. Et ja sis et nä mõnikõrd varastasõq süüki näütüses ja salaja, tegeväq salaja asjo.